Ẹdọ ku oonwuje aman ka ẹla koo, ẹgẹ nẹ ọchẹ ge kẹla lẹ ọchẹ nya fiyẹ duu noo ge hum ọtu fiyẹ duu a anu wẹ eko nẹ ọchẹ ge ga inọkpa nẹhi nya. Ọdanka a gaa ga inọkpa nẹhi, aondu uwọ gee ka ga ọọ, “ọyim, inọkpa nẹ a yọi nyọ nya, kocho, a kpo alọ bonu noo. Aman ka a ke je ẹdọ ku apọlẹ nẹ a ken ma a” ẹnẹ mla ada ge ka ẹgọma duu. E lẹ uwọ higwu oflọchi yajẹ ku e lẹ da uwọ. Inọkpa nẹ a yọi nyọ nya, je ka a je ẹdọ ku apọlẹ nẹ a nma a. a ke je ọda na ke yọi yiyawu kunu a. A nyọ gaa yẹ che ayipẹnẹnchẹ obọbi n ba a noo. Ẹga nẹ e ge gbọọ nma aflẹyi a yọ bọọ a. ayipẹ obọbi nẹ e gaa da uwọ aflẹyi a. A nyọ gaa wẹ mla ayipẹ obọbi noo. A hee yiyawu ku otu noo. A hee wẹ ọda ku inyi noo. A ke hee kpo abọ tu ọda obọbin. A le yẹ, ọda noo bi uwọ nyọ a, anu nẹ a ge ya fiyẹ duu a. anu wẹ ọkpa ooje a. Tẹyi wajẹ kaa je ọkpa a nẹẹnẹhi. A jen lẹ ọkpa a je nẹẹnẹhi, a ge mọọ ka aipọlẹ kuwọ aman ka ẹga naa nma aa, gee yọ ge gwo acha che. Ẹdọ ku oonwu je noo lọhi fiyẹ duu num ke nwu je eko num ke yọ gen ma ajẹ a yọ bọọ a. O ke wẹ ọkwọyi. Eko nẹ a jen le ta inọkpa nẹhi nẹ a jen teyi ma ọọ, aọda alẹwa lẹwa, achẹ nma oyeyi ẹyẹẹyi ẹyẹẹyi, ukọọgọ ku oyeyi ẹyẹẹyi ẹyẹẹyi, uwa pẹ wa ne wa a pẹ tọha je piya inọkpa nẹhi a. o wẹ achẹ ku apọlẹ kuwọ aman ka achẹ ku adogbe kuwọ foofunu i wa gaa ga inọkpa abọọ an. Oyeyi ẹyẹẹyi ẹyẹẹ%yi ukọọgọ ku ẹchẹ a Wa gaa piya tọha, ẹẹ ne wa gaa pẹ tọha inọkpa a. Ohigbu ẹgọma a ge yọi ma ooya ẹyẹẹyi ẹyẹẹyi, ooya ku ẹẹnya ge yọ ge ga ọbu, ooya ku ẹẹnya ge yọ i ga igbihi aku ọchẹha gee yọ ge ga aklo, ẹku ọchẹha ge yọ ge ga amu. Ọchẹha ge yọ ge ga abọlọna, ooya ku ọchẹha ge yọ ge ga abọlufiye, ẹku ọchẹha ge yọ ge ga icho, ooya ku ọchẹha ge yọ ge wa ajẹ gla. Ohigbu ẹgọma nẹ ẹnẹ mla ada gee da uwọ kahinii, ẹchi duu nẹ a gee ga inọkpa, ooya kuwọ koo wẹ ooya ẹẹ ne nwu uwọ nma ọlẹ a nẹ. Ohigbu ẹgọma a dọọ ka ooya, oonwu ne je gawọ nma ọlẹ a, ọdanka a lẹ oonwu je ọma bi le ta abọọ, a gee ma ka ẹkuwọ wẹ ẹyẹẹyi. Ohigbu ẹgọma a ge dọọ kahinii, ii ẹẹ nẹ ọchẹ a yọi ya nya hum ọtu gbẹ, um um, ẹẹ nẹ a bi nma abọọ a, a le bi nyọ, a ge gbọọ ya ẹgẹẹ ne nwu uwọ nma ọlẹ choo a. ohigbu ẹgọma, ọchẹ ẹyẹẹyi ẹyẹẹyi mẹmla oonwuje ẹyẹẹyi ne je lẹ alọ a. Abaa baa nẹ a i ta inọkpa ọma nẹ ke duwọ ka a leyi kwẹchẹ a, a le ta inọkpa nẹhi a gee ma ooya ẹyẹẹyi ẹyẹẹyi. Ng lẹ ọka ee da aa, ng lẹ ọka ee ka aa mẹn. E lọọ, e le dum ka a gee ga inọkpa, tẹyi wajẹ kaa je ọkpa mẹẹ nẹn. a je ka eko nẹ a ge wa inọkpa aflẹyi a, ọtu gee huwọ ko, ko, ko. A ge gboo, a gee gboo kla chii yọ ge gbẹla tu oyeyi kuwọ ohigbu ka awọ foofuwọ kla ẹga nẹ a je jejee ẹẹn. E gaa kwum ta ẹga num dọkan, aya ku ọkpa ooje num dọkan Eyinyeenya ku ẹchẹ nya a gee ma um ẹga o je ọkpa gọọ. Ọkpa num ge bi abọ ge nwla a, ọkpa num ge bi abọ ge nwla a. Odee a le kwum iye, ojama ga ng gbiyọlan. Ojama ga, a lẹ eyi kwẹchẹ jaa nma ọchọọchi ee ga ọchọọchi ọha, jaa gbeko nẹ a lẹ ojama ọma ta. Ng gaa gbẹla kwu oonwu nẹ ẹnẹm mla adam je gam nma ọlẹ ka a je ọda nẹ a yọ i nyọ kunu a nẹn. Ọkpa ooje nẹ, ta ẹyi kuwọ wajẹ kaa je ọkpa a lọọlọhi. O wẹ o too nmo iyuwọ che ọọ, a tẹyi wajẹ kaa je ọkpa a. Ẹgẹ duu nẹ a ya lẹ pii, a gee je ọkpa a pii. Achẹ noo ba abọọ yọ ge je a, uwa lẹ ikpẹyi ẹpan. Ng kwu heyi ẹchi duu num ge gbẹla kwu ẹla kuwa ọma a, ọtu ge wu um. Ọtu koko ge hẹ um. A ọọ, ọtu kum ka age je ta wla. Ohigbu ẹgọma, ng ge daka oota iyum kwọgba kum le ya pii chẹẹ kum kpo uweyi kwu uwa ikpẹyin. Ohigbu ẹgọma, aya ku ọkpa nẹ e je um ta a, o lọnọn, ama ng ta ẹyi wajẹ, ng ta ẹyi wajẹ, ng ta ẹyi wajẹ, eko num lẹ ọkpa ee ya a, ng gaa i ta ọkpa ẹpa a, ng gboo dẹ. Ng gaa i dẹ ga ọlẹ. Ng gaa lẹ ode gwo fu ọlẹ ka mọọ, ẹẹnya lọnọn, ng gaa je piya abọ ga aya ọha ku ọkpa ooje a. E ka ẹẹ, o talaha nẹẹ, ọda duu ku ọkpa ooje nya i talaha noo. Ẹjẹẹnjinu lọnọ duudu. O ke wẹ ọkwẹyi, a lẹ eyi yẹ ọọ, mọọ, achẹ ohile ge dọọ ka ọdanka ọchẹ ọha yọ ge ya akunu abọ a yọ abọọn ma, a gee dọọ ka ẹku ọchọma talaha. O wẹ abọ o lẹ an. Ẹjẹẹnji ku ọda ku ẹchẹ nya, o lọnọ kpligidi. Aman o nma lẹ ẹgẹẹnya mẹmla ọwẹ nẹ a ge le ya akuwọ a, anu ge chẹ lẹ ọọ talaha gawọ a. alọ ga ọkpa ẹpa a, ng kaa gbọọ nma ọkpa ẹpa, a ng gboo tẹyi wajẹ, ng gboo tẹyi wajẹ, ode kum gboo ga icho. Ng gboo tẹyi wajẹ nẹẹnẹhi, ng gboo tẹyi wajẹ ofiyẹ duu aya ku ọkpan baa a, bẹẹka okatọha noo lọnọ nẹẹnẹhi a. Ng tẹyiwajẹ, ng gboo yọọ ẹmẹmẹmẹẹma kwu ichẹ, ẹẹ nẹ oocho ke tabọ num ke kwu ya mẹ ipu ẹbọ a. Ohigbu ẹgọma, oonwuje noo lọhi fiyẹ duu, nẹ e ke je oklọchẹ kunu lẹ um a, anu wẹ onwuje ku eko nẹ a gaa ga inọkpa nẹhi a. Aẹnẹ uwọ lẹ uwọ hajẹ, aada uwọ lẹ uwọ hajẹ e lẹ ẹkuwa ka ga ọọ, aọkpa awọ lẹ uwọ hajẹ, e lẹ ẹkuwa ka gawọ. Ọyinẹ uwọ ọchẹnya lẹ akunu ka gawọ, ọyinẹ uwọ ọchẹnyilọ lẹ akunu ka gawọ. Ẹku ọyinẹ uwọ ọchẹnya gee dọọ ka, a yẹ che achẹnya noo. A yẹ ku a gboo yẹ che achẹnya ka achẹnya jẹ ọnya nẹẹnẹhi ku a gboo yẹche uwa eyeeyen. Uwa gee ka ọma gawọ ẹyẹẹyi. Achẹ ohile gee ka ẹẹnya gawọ. Ohigbu ẹgọma, oonwuje ne ge je lẹ ọchẹ fiyẹ duu a, aman ka oonwuje ne je gam noo hum ọtu fiyẹ duu a wẹ oonwuje ku eko nẹ a gaa ga iyawu, aman ka oonwuje ku eko nẹ a gaa ga inọkpa, nẹ e ge duwọ ka a tẹyi wajẹ ku ọda nẹ a gaa nyọ gaa ya a, kaa lẹ ọdọma ya ipu ku ẹbọ. Ọdanka e ge je onwuje nya gawọn nẹ, a ge mọọ ka ichẹ nya, a ge kwu piya ọyi ilakpa aman ka ọyi ooyẹ fuufuufuu. Ohigbu ẹgọma ng ge dọọ ka ng gaa nma ọlẹ a, ẹnẹm mla adam, uwa koo gbẹla ku ọda duu ooka gam n ma. Aman e lẹ oonwuje a je gam. Ng ke tẹyi wajẹ ẹ oonwuje a je, o ke lẹ uklọ ya gam ipu oyeyi kum. Ohigbu ẹgọma oonwuje nẹ e je gam fiyẹ duu a, anu wẹ oonwuje ku eko nẹ a i ga inọkpa nẹhi a.